<hesitation> jadi ku kampongnge engka dua <hesitation> cuaca, jadi engka yaseng <hesitation> wettu pabbosing. Yatu pabbosingnge biasanna <hesitation> uleng enneng <hesitation> uleng seppulo seddi atau seppulo dua. Yetosi ku engka to yaseng <hesitation> ule- <hesitation> wettu tikka, jadi ku wettu tikka i uleng-uleng <hesitation> dua <hesitation> uleng aruwa. Jadi yenaro onnaq <hesitation> rupa-rupanna cuacae ri kampokku, jadi engka dua cuaca ya- ya- yanaritu <hesitation> pabbosing sibawa tikka.